Ñy kolotsay añy danemarka moa: - ñy fañaja ñy fomba na ñy lily fataony ñy razandrozy taloha, ñy fañomezandrozy voninahitsy ñy tany nipoirandrozy añatiny zay ñy fomba fijaboa, ñy fomba fitsinjaha nengany ñy razandrozy; mañaja ñy lalaña misy rozy: mifañampy, mifañaja ro miray hina aminy ñy fañaraha lalañan- draza